Aia ke kōpaʻa maoli mai ka ʻāina mai ma ke kūlohelohe. ʻAʻole paha maikaʻi ka ʻai ʻana i nā ʻano kōpaʻa like ʻole i hana ʻia e ke kanaka. Aia nā mea maoli ma nā wahi like ʻole a he mea maikaʻi no ke olakino.